لازم أتأكد إن التلاجة مش شغالة بشكل تا ـ كامل ولازم أتأكد إن أنا أشيل كل الحاجات اللي موجودة في التلاجة وبعد كده ألبس جاونتي وأجيب قماشة وأضيف ماء مع المنظفات وأحطهم في جردل وأبدأ أغسل التلاجة بواسطة القماشة والمنظفات.